Po traballu, po traballu nosu, primas gli appendistato, ddu zerriant imui, ma primas po imparai si andat <hesitation> a fai custus traballus, traballus chi fiant in domu a totu o de s'amigu de babbu, is amigus de sa familia. E quindi seu andau a imparai, is primas cosas chi fadia, nosu seus una bidda de agricoltoris, quindi seu andau a poniri ochiellus o anche a ddu bogai de sa terra puru, si andat a bodiri tamatigas, poita fiat su periudu de <hesitation> su doposcuola, cumenti narant cuddus. In tempu de studiai si studiat, ma de s'istadi fiat prenu de cosa diaici e non si lassant in domu dopu una certa edadi. A doxi treixi annus tocat per forza de cosas, chi 'oliast guadangiai calincunu soddixeddu po, arregallai tui a totu u' regaleddu a tui a totu, poita is aturus non ti ddu fadiant, tocat andai a fai custas cosas e quindi andast a segai finzas a sa fini de s'istadi chi fiat sa binnenna, che cussa fiat sa chiusura po nosu, poita dopu torrat a cumenzai sas iscolas e is traballus fiant cussus. Poi apu cumenzau, de matucheddu, candu mi seu rifiutau de andai a iscola, babbu m'iat nau ca, in domu tui non podis abarrai senza fai nudda. E quindi m'iat mandau a che muradoris, si manorba e su is primus periudus finzas a imparai inguni puru, ti ndi narant de prus de bertoldo, ti narant, potamindi sa squadra tunda e ita fiat custa squadra tunda, non esistiat poita una squadra non podit essi tunda est u' cerchiu tundu, ma sa squadra non est tunda E is ateras cosas chi ti narant, aporrimì su paiolu stampau e su paiolu stampau fiat calli fiat, e circaddu, non s'arregodada, su carruciu, su carruciu fiat una cosa po trasportai, ma tui totu custas cosas ddas imparast passu passu cun s'esperienza. E poi seu diventau mannu cun custas cosas puru e ti ddas arregodas 'ncora poita che poi issus t'ant imparau a sa vida, de nai, atenzioni, non pighist tot'oru su chi luxit, ma pigaddu passu passu e a forza de pistai i' murrus diventa mannu. E nosu fatus aici, is traballus mannus poi finalmenti, a bint'annus m'ant scritu una litera, u' cuncursu chi ia fatu, nd'ia bintu tres m'ant nau, beni chi 'olis beni a traballai cun nosu, però depis beni in continenti. E deu apu scerau de andai in continenti. Est stetia sa fortuna mia, poita <hesitation> in cussu sensu seu torrau che finalmente a sesantatres annus m'ant pensionau, gratzias a cussu traballu de bintitres annus. <laughs> E <hesitation> poi is casus de sa vida funt medas, però totu, cumenti narat su diciu beciu sardu, totu s'imparat, sa connoscenzia non imparat de sa sciezia, sa scienzia s'imparat de nosu a totu, cun s'esperienzia de vida. A nosu d'eus imparau poita si dd'ant tramandau, poita non diventaus totus laureaus sa primu dì chi nascieus, no, e po si laureai donniunu, siat in su mod'e su studiu sia in sa vida naturali, poita non totus depint essi dotoris Poita nc'est cussu bravu muradori che mancai non apa fatu su geometra però cumenti biri u' disegnu ti narat giai che s'angolo è retto e s'angulu podit essi chi non siat oscellu o <hesitation> o chi siat diversu de u' ateru angulu, unu ti narat ca nci 'olit u' determinatu ferru e ingudanis <hesitation> u ateru muradori ti narat ca nci 'olit u' atera cosa, totu piccole cose chi poi a sa fini faint parti de s'esperienzia de sa vida. Su propriu est candu andas a su sartu, non est chi fatzat a stichiri una cosa e cussa diventat u' frutu, no, 'olit postu in d'una determinata manera e in d'unu determinau periudu poita cussu puru benit de s'esperienzia, totu cussu dd'eus imparau de piciocheddus piticus, poita nosu si narant, piciocheddu beni chi t'imparu, senza penzai a cussu cumenti faint imui medas, ma cantu mi 'onas, non fia mancu in su pentzamentu cosa nostra, anzis chi si calincuna cosa pariat chi si 'onant non sciu ita. E fia mancai una tamatiga, o fiat u' troni de axia. Però nau deu, nareus ca imui est tropu, poita prima fiat un pò schiavismo puru poita che a sa fini cussu est, però nareus chi s'at forgiau, s'at fatu diventai mannus e sa vida serbint custas esperienzias poita podis nai, e sì deu dd'apu provau e sciu ita 'olit nai. Cosa chi imui is piciocheddus di oi <noise> tengiu dei dubbius, medas cosa ant essi laureaus però a girai una lampadina non est chi nci 'olit sa laurea, però non s'est bonu a ddu fai